لو سألتني أكيد بختار إني أظيع المفاتيح، ليش؟ عشان المفاتيح سهل إني أبدلها وكمان تكلفتها أقل، أما الهواتف فيها معلومات شخصية مهمة وكثيرة، كمان لو ظاع ممكن يصير في مشاكل أكبر وكمان تكلفتها غالية لو ببدلها يعني.